<noise> kan vutu imi ata u kam mdu gurtu ghaji mah ghar gurtu ghaji mu tsak ɓau tunga pu puni mu tsak da satu ga shutu ni ka ɗavuni ɓau sosai abula gha fauɓula ga ti sukwar ambula kala ƙili kagu si jiktu tuwum diva kulinri da ti ɗuva ambula ka mdasi ti sukwar laka sukwarni ma mda ra kurtu thiva laga natu ga tsuk tu simawa laka mda ƙara ti imi imi mda ƙa shiri ata paranti nana na mu gaɗi thi ɗuvuni ɓaɓalwa gaɗata sumawa to kulini mda gurtu ɗuvuni imi imi mu ga pita gara mau tun tsiyaga gwak ata hara turaini ɗuvun imi imi muga pila ka, u sai gu wunari aka shambar ka shambar fera amɓla gu wutu ɗuvun kara suma to nan na adiwa nan na tsu tuksha yinni mu jira betu sumari sai mu mda thamta thi ambla jir betu, amda ta sukwar laka tun makdum tu mda thwasa mdasin daddawa wa sai monza kwagu kwagu yinni antu mda ra dimsari ka mda dakɓula. Mu mda dakɓula koguni tun mda hertini ka tsalang ka mda pu tuwyum ka mda hartini mu mda ƙa hartuni har ƙarani a ya kulamya ka mda wunari aka mchi mu mda wunari aka mchi tsuwa ka mda fatuni ka mda pu akwa jir kamdu dan ƙara thalang mu mda thabheni tunda keptini mda ƙaɓari, kobo kobo shin kobo ka mda kamta ka mda thi mu da dah thiva monza kogu thiva kogu to mji pilani ansu tu mda thi ka mda ti thiva ƙakari, misha ƙakari monza koguni nanna mu zamanir mi ƙa siɓula mda ara ɗimsi kogu monci ara ɗimsi kogu kamda dakumta kamdu wutu thathi kamdu brasi toh thalthi yinni tu mda brazimtani mda sintu pur koguni kan mda ɗanƙara kamdu nala maɗanƙyar kada sa monci a maura la madigamba madigambani mu gasi ga vutuni ata u kata ɓau mu tak ɓau tunga taturini kutur kutur akwa imi vir vir maƙar ƙiƙipu gu ƙa chimta tahi gu ka chimta vir maƙar mu ƙuƙahurni kukura luɓula ambula jir wutu ka nala maɗanƙyar kada ɗah. To nan na mdara ɗimsi kwam kwam, kwam kwam ni kuma mu mda ƙara dimsini tun jira wunari ala mchi kata ula mita ula ka mda juruntani akwa jir ka mda tu akwa imi ka amda lubumta vir matar tsuwa gakwa luɓuni akwa imi kichimta, ƙara nayin ni tasara ƙamani artu suna wutu ka ƙamya ko mdah ko moɓi mu tsak ƙumya ta thah antu mda a lubumtari ka mda ɓauta mdala ta gwartu ka tsir mdalaka ta ɓautar apani kata simƙar zhani kobo kobo antu mda ɗilani mu zamanur mi mda ɓilani mu zamanur mi mda ɓautari ka mda nala maɗank yar kaƙa kada kwasa ata thaku, ɓarma mdaralaɓulari ka mda buuta ka mda punƙar thalang ka mda nala maƙankyar kada kwasa apa zamanur mi apa zamanur mir mbur na vana an sutu maƙankyar a kwasari to mda a mauri aha dirangu ka ƙatu tuk sha auna suɗa azika gwargware azi ka miringa ƙagha ɗalumta ga matu sutu ɗufaga yini ga matari taro taro a zhi sule pal mawa ga ga matari kulini abur mu mda ƙara chisu. Mu gaɗeka bubu hang mawa gaɗe shaksuwa thi yinni diya yarku dil thi murtala sudu bufu mda ƙara ɗin thi bufu budu marƙar thi ƙa hara ɓuɓal yinni mburu hara kari mi diya maɗara ghaza kulini dubu ar ma ga matu bufur thi wa kwaba ƙa hara hang dak thatu dakki mzir mda, mdata ra hara kwaba ƙakari mda ƙaki mzir mda daka hara kwaba ƙakari, mun pila wan e tun kwaba na zuk zuk yin mda akwa wulari akwa suyari nafu ala jira alajirawa tun mdata wula ata suyarni natu da thapta ata zamɓauni eeh daƙa ra sintu doya arna abur duku dubu maƙar dubu tufu daƙara sintu dangali abur mu gaka aru tufu wa ga shak suwa gaku ra sintu tar gu kal ma aru suɗuwa ga shaksuwa ya sunata mul mul diya maɗara <laughs> sutu da sinta lamburu ga sin sawva eeh kuzuku mda ƙara shita ala suyinni mu gura matar mugu ƙata tunga ghatu jikjiku tunga ghatu jikjiku. Maɗara diya sintu jir imi ka amdu vitalari dara vutalaga imi maɗara diya wala zinkyar ata uwa taƙi lfiya wa sinti jir mbura vular mamshi mda ƙara vutalar mamshi yinni su batti batti anta dasimya mamshir mburu mburu <noise> ade ka simrawa tuga simawa ƙa ɓuli ɓunjaga eh yi laku na daklakama ga utuwa tunga kwa mur'ya kim yar hyel to, <noise> zaman na kulini mbura ɗe kwa zaman na kulini mbura ɗe kwa zaman na ɗakwae ka hyel sinta la mburu suna ɗakku ka hyel thar wasi ki ka hyel ƙakamade thar wasi ki ka hyel ƙalumta suna ɗimi kala sinta lamburu suna ɗakku mda kwa kida akala kuthi kumande yar na hal hala yarna maɗiya yara kwa mburu akwa kiɗa suna dakkata si ata ƙaramburu suna dimi tsuwa ka hyel ƙalumta kaza ƙaram buru zaman na shina nata ra thamɗa abur mu gadi ra sintu su apani wa gaturawa kan ɗuwa 'ya akwa thaku sai mjirjini muntu ghana ambula ɗa thu'ya nan na a diya ga tsuhu kara pipa akira fu. Kara sa imir 'ya sadi na demitu 'ya wa gu maula ga ƙatu kokwar'ya tai tai ata ƙaraga mangariba ga sifi akwa faku sauɗi na hallagawa amma zaman na kuhiyi da hilantu mbur ɗim-ɗim mda tsuktu ƙatu su akwa thamku wa mu gu gafu tsahu zaga ƙaza mu gu ghatu baban miri bin diga a ɓula zi diya ma ghar ghata bindiga ba baw gasira turinkhar ala sulaka nda shimda mda waci sham suyaryir ni aɗiya wasi bindiga adiwa kulini ƙa si ata ƙaramburu tunga ghafa baunima hyelaga akwa tsiyaga muga ghati bauni ma mazir kuta ga ga huyi kazani aman da dimi <noise> an si ata ƙaramburu amma ka kyel ƙalumtalambu ƙamande ƙalumtalamburu zaman na waii ni ade pani ha zaman ha haci su ƙakƙakku su, siran msira tasa imi pal sule maƙa muma, mal tasa imi pal tasa imi sule maƙar mdalaka mu ga vilari suleni ma ta sinduwa. Mdalaka muga vilari ta sidinwa. magu afu ta sidinwa tah sidiwa yar nguni yar ku wuti shankha suguni yar wuti, tarau tarau maƙar yarƙu wuti kwabo kula gula yarƙu wuti kwaba mwapu yarƙu wuti, kwaba mamza yarƙa wuti, sutu ga matu katar ga matu ka taro waci. suti ga mata doya tarau waci ta yanti paranti gamatu gamatu suna butu butu gamatu kulini gu kuti bakar nkha ma mwanci ara tsu puwa kadasi kada mwantala ala pawa kada matu matu usam ni kada matu baka ƙakari ambula da wuta kada ti mwala athu thi burma kata ti ɗuvari msira ta davarda na kulini abarwa injin, ntasa inji am athla davu naguni ti mbura athla ka tsini msira tah davu na kulini. yar nguni bakulini tsu khatun khatun yaru akwa laku <hesitation> iy nguni tunti isi akwa di nguni akwa zara mirnga. kai adi hangu wa ti sakati isi akwa dini yimni, isi akwa di nguni laku adiwa sai kapan anta katu buket ata ƙarada kada ma vina lamta ka lamta kadara pu hai anbula laku ngni terra ndadi vi lambatu wa ti isi kwa dini lanbatu adi kwa diniwa.